Rekko eloqkiq mannasu manuq mammula-mula itikkengngi iyaro manuq e nainappa igereq pura igereq ipaccingi bulu-bulunna nappa ikere- ikerreq-kerreq baiccuq nappa ibissai gangkenna mapaccing puraro ipattamaqni lalenna uringnge nappa itaroi bumbu-bumbu loq inasu aga manuq e